útköll sjúkrabíla á höfuðborgarsvæðinu vegna ofneyslu lyfja voru á fimmta hundrað á nýliðnu ári talið er að um fimmtíu manns hafi látist vegna ofneyslu á lyfseðilsskyldum lyfjum öryggi sjúklinga á bráðamóttöku Landspítalans er stefnt í hættu ef ekki verður brugðist við þeim vanda sem deildin glímir nú við þetta kemur fram í nýrri úttekt landlæknis framkvæmdir við nýjar

höfuðstöðvar Landsbankans eru hafnar og stefnt að því að flytja eftir þrjú til fjögur ár áætlaður kostnaður er níu milljarðar króna skemmdarverk hafa verið unnin á um tuttugu sumarbústöðum sem standa auðir við Elliðavatn bæjaryfirvöld í Kópavogi hafa ítrekað reynt að fá leyfi hjá landeiganda til að hreinsa svæðið með hjálp sýndarveruleika er hægt að æfa atvinnuviðtöl tala fyrir framan fullan sal af fólki og vinna bug á lofthræðslu tæknin er talin opna nýja möguleika í kennslu

tvö þúsund og átján eða einn á viku samkvæmt tölum frá landlæknisembættinu á árinu voru einnig rúmlega fjögur hundruð og fimmtíu útköll á höfuðborgarsvæðinu vegna ofneyslu það kom snemma í ljós á árinu í hvað stefndi gott kvöld

aðgengi að slíkum lyfjum og foreldrar stigu fram og sögðu frá

að missa börnin sín vegna ofneyslu en hvernig var árið hvað og hvað segja tölur fimmtíu og tvö andlát eru til skoðunar hjá embætti landlæknis vegna gruns um að þau megi rekja til þetta eru tuttugu og ein kona og þrjátíu og einn karl meðalaldur er fjörutíu og átta komma átta ár rétt er að taka fram að þetta eru bráðabirgðatölur rauntölur birtast í

síðar á þessu ári en embættið rannsakar iðulega fleiri

en reynast vera vegna

fyrir árið tvö þúsund og sautján sýnir að þrjátíu manns létu þá lífið vegna ofneyslu á lyfseðilsskyldum lyfjum árið í heild sinni hefur verið verra heldur en árinu þar á undan við hins vegar höfum tekið eftir því að núna síðustu mánuði hefur heldur verið að draga úr þessu aftur þegar mest lét komu meira en tíu tilfelli

faraldur meðal ungmenna en samkvæmt landlæknisembættinu eru einungis tíu af þessum fimmtíu og

yngri en þrjátíu ára sjúkrabílar á höfuðborgarsvæðinu voru kallaðir út fjögur hundruð fimmtíu og þrisvar sinnum á árinu vegna ofneyslu það er um sjö prósenta aukning frá árinu tvö þúsund og sautján útköllin dreifast nokkuð

jafnt yfir árið og eru rúmlega þrjátíu og sjö á mánuði að meðaltali tveir mánuðir standa þó upp úr í

september voru fimmtíu og þrjú útköll og í október fjörutíu og níu lyfin sem um ræðir eru ópíóíðar sem eru sterk verkjalyf helst eru þetta fram kom um helgina að ávísunum lækna á slík lyf hefur fækkað um fjórtán prósent

og segir landlæknir að það sé vegna aukinnar vitundarvakningar meðal lækna Jón Magnús tekur undir þetta og segir ljóst að aukin fræðsla

og samvinna hafi hjálpað mikið ég held að það sé mikilvægt að við séum að halda áfram að vera mjög vakandi fyrir því að læknar séu ekki að skrifa út þessi sterku verkjalyf meira en bráðnauðsynlegt er svo ef við höldum áfram umfjölluninni

áfram fræðslunni og höldum áfram því góða samstarfi sem er komið á milli mismunandi aðila sem hefur unnið að þessum málum hjá mér er Karl Steinar Valsson yfirlögregluþjónn

á lyfseðilsskyldum lyfjum

tvö þúsund og sextán og skortur á hjúkrunarrýmum og viðvarandi mannekla á Landspítalanum getur valdið því að ekki sé hægt að tryggja öryggi sjúklinga á álagstímum þetta kemur fram í nýrri úttekt landlæknis um bráðamóttöku spítalans alvarlegt ástand skapaðist á bráðamóttöku Landspítalans

í byrjun síðasta mánaðar vegna álags og í kjölfarið lét landlæknir gera úttekt á stöðu mála úttektin var birt í dag en þar kemur fram að bráðamóttakan glími meðal annars við manneklu ófullnægjandi starfsaðstöðu og þá getur deildin ekki uppfyllt ýmis lagaákvæði um réttindi sjúklinga þá segir orðrétt í úttektinni nú er svo komið að vandinn er af þeirri stærðargráðu að við þetta ástand verður ekki unað það

getur skapað jarðveg fyrir óvænt atvik og hættu á frekara brottfalli starfsfólks Scheving Thorsteinsson sem fór fyrir

landlæknis segir að ástandið sé alvarlegt það sem að mér fannst kannski vera alvarlegast það er það að svona aðstæður eins og eru þarna stundum fyrir hendi þær geta skapað jarðveg fyrir atvik það er sem sagt eitthvað óæskilegt sem getur gerst og það vill enginn og vilja allir reyna að koma í veg fyrir með

mögulegum hætti þannig að þetta er hættulegt ástand fyrir sjúklinga það getur verið það og þess vegna er það svo brýnt að bregðast við því sjúklingar séu til dæmis látnir dvelja á bráðamóttöku vegna plássleysis og það eitt og sér skapi mikinn vanda annars vegar eru það sjúklingar sem geta ekki lagst inn á deildir vegna

til dæmis á hjúkrunarheimilum sem komast ekki af spítalanum og síðan er það skortur á hjúkrunarfræðingum sem veldur því að til dæmis núna eru þrjátíu og fimm rúm lokuð á spítalanum vegna þess segir að starfsmenn búi við mikið álag þetta er frábært starfsfólk myndi ég segja sem hefur metnað fyrir sinn sjúklingahóp og sem er að reyna að gera sitt besta við mjög erfiðar aðstæður og ég vil taka það fram að bráðaþjónustu við þá sem eru bráðveikir henni er mjög vel sinnt samkvæmt okkar gögnum er það svo að ástandið hefur farið versnandi á undanförnum árum

meðalbiðtími hjá fólki sem þarf á innlögn að halda er núna tuttugu og þrjár klukkustundir en var sextán klukkustundir í fyrra

það hefur farið versnandi því miður er ástandið slæmt eins og kemur fram í þessari úttekt stundum þessi úttekt fór fram í kjölfar mjög

erfiðra daga á bráðamóttökunni nú fyrir jólin hún í raun staðfestir það sem við höfum lengi bent á sem er það að álag á bráðamóttökunni og spítalanum almennt hefur verið að aukast töluvert ár frá ári og á þann hátt að það er áskorun að tryggja öryggi þegar verst lætur eins og var þarna á ákveðnu tímabili rétt fyrir jólin nánar verður rætt við Pál Matthíasson forstjóra Landspítalans

um þetta mál í Kastljósi að loknum fréttum stefnt er að því að flytja höfuðstöðvar Landsbankans á nýjan stað innan fjögurra ára framkvæmdir við nýjar höfuðstöðvar eru hafnar hugmyndir um nýjar höfuðstöðvar Landsbankans fyrir neðan Arnarhól eru ekki nýjar af nálinni sumarið tvö þúsund og átta skömmu fyrir hrun var blásið til hugmyndasamkeppni um nýjar höfuðstöðvar skömmu eftir hrun voru

svo tilkynnt en þá þótti strax ljóst að yrði ekki að veruleika

svolítið galin hugmynd hjá ykkur jú hún er galin og skemmtileg nú tíu árum síðar eru framkvæmdir við nýjar höfuðstöðvar hins vegar loks að hefjast við hlið Hörpu

þar ætlar bankinn að reisa sextán þúsund fimm hundruð fermetra byggingu sem byggð er á nýrri auk bílakjallara bankinn ætlar að nýta tíu þúsund fermetra en restin verður nýtt undir aðra

þjónustu bankinn tekur þátt í sameiginlegum framkvæmdum á lóðinni sem eru hafnar meðal annars gerð Reykjastrætis sem liggur á milli bankans hótelsins og íbúðanna sem nú eru í byggingu reiknað er með að útboð jarðvinnu fari fram á næstu mánuðum og að uppsteypa verði boðin út í sumar hvenær er svo markmiðið að flytja höfuðstöðvar bankans ef þú spyrð

mig og starfsfólk bankans þá viljum við auðvitað flytja sem fyrst en það tekur þrjú til fjögur ár héðan í frá að klára verkefni af þessari stærðargráðu og við göngum örugglega til verks í dag er bankinn með starfsemi í þrettán húsum í Kvosinni sem Lilja segir mjög óhagkvæmt enda leigi bankinn mörg þeirra eitt fárra húsa sem bankinn á eru höfuðstöðvarnar við Austurstræti ellefu sem til stendur að selja

tvö önnur hús sem við erum

í Kvosinni þau eru metin á um tvo milljarða í heild í fasteignamati Lilja vill fara varlega í að nefna áætlaðan kostnað við nýjar höfuðstöðvar við hófum vegferðina þegar við vorum að skoða eitthvað hús á einhverjum stað með töluna níu milljarða í huga fyrir fyrir verkefnið síðan þá er búið að velja hús og hanna og

fá sem hagkvæmasta niðurstöðu í hver endanlegi kostnaðurinn verður mikill sóðaskapur er við tuttugu yfirgefna sumarbústaði við Elliðavatn

Hafsteinsson íbúi í Vatnsendahverfi segir að stórhætta sé af glerbrotum spilliefnum og öðru sem þarna liggi

bæjaryfirvöld í Kópavogi hafa reynt að fá leyfi hjá landeiganda til að hreinsa svæðið svæðið tilheyrir jörðinni Vatnsenda en eigandi hennar Þorsteinn Hjaltested lést núna í desember bústaðirnir tuttugu hafa staðið auðir nokkuð lengi eða frá því lóðaleigusamningar runnu út ástandið hefur farið hríðversnandi á undanförnum árum og virðist sem einhverjir hafi farið þarna um síðustu mánuði og skemmt allt sem hægt er að skemma

einhverja hugmynd um hver hefur eyðilagt húsin ég á voðalega erfitt með að trúa að þetta séu

eldri krakkar þá með bílpróf það er mikil traffík hér á kvöldin en þetta er allan ársins hring og á nóttunni

skyndikynni og neysluvesen sko svæðið

eru farnir að óttast um öryggi sitt sést hefur til mannaferða á nóttunni partí hafa verið haldin hér og eldar kveiktir

svo illa útleikið að hér er slysahætta bæði fyrir dýr

og krakka sérstaklega sem eru kannski að þvælast í þessum rústum þetta eru glerbrot út um allt og það eru örugglega spilliefni það er hellingur ég get ekki ímyndað mér annað en sé stórhætta af þessu íbúar hafa nokkrum sinnum kallað á lögreglu en

lítið hefur komið út úr því þeir hafa líka sent Kópavogsbæ bréf þar sem ástandinu er lýst og óskað eftir því að bærinn bregðist við samkvæmt upplýsingum frá Kópavogsbæ hafa ítrekað reynt að fá að fara inn á svæðið til að hreinsa það en landeigandi hefur ekki gefið leyfi til þess málið var tekið fyrir í skipulagsráði bæjarins í byrjun nóvember og hefur umhverfisfulltrúa verið falið að boða til samráðsfundar landeiganda byggingafulltrúa og heilbrigðiseftirlitsins um málið andlát landeiganda setti strik í reikninginn og er það því í biðstöðu

segir að málið varði miklu fleiri en íbúa í nágrenni við svæðið því fólk af öllu höfðuborgarsvæðinu komi þangað til að njóta útivistar það er bara hræðilega sorglegt að horfa upp á þetta svona Vatnsendasvæðið hérna og maður hefði haldið að það skipti máli að halda því umhverfi hreinu og fallegu Bandaríkjamenn hafa dregið í land með brotthvarf herliðs frá Sýrlandi ef marka má orð hermennirnir fari ekki heim fyrr en öryggi bandamanna á svæðinu sé tryggt Bolton hleypti illu blóði á ný í samskipti Bandaríkjanna og Tyrklands um helgina

Donald Trump hafði tilkynnt að herlið Bandaríkjanna í Sýrlandi yrði brátt kallað heim til dæmis að öryggi hersveita Kúrda og annarra bandamanna sé tryggt þetta féll ekki í kramið hjá

Erdogan hefur ekki farið í felur með það að Tyrkir ætli að ráðast gegn hersveitum Kúrda sem hann kallar hryðjuverkasamtök stríðið í Sýrlandi sem

í tæp átta ár gæti því tekið á sig enn nýja mynd bashar al Assad hefur náð aftur stjórn á stórum hluta landsins en fram undan er gríðarlega kostnaðarsöm uppbygging talið er að um þriðjungur allra heimila í landinu sé í rúst

krafðist þess í Landsrétti í dag að sextán ára dómur yfir Khaled Cairo fyrir morðið á Sanitu Brauna yrði staðfestur hann sagði fráleitt að halda því fram að ofsafengin og

tilraun til að myrða hana Vilhjálmur h Vilhjálmsson verjandi krafðist þess að hann yrði sýknaður eða refsingin milduð

hefði ekki farið til til að myrða hana heldur tryllst á staðnum og misst stjórn á sér mennta og menningarmálaráðherra hefur fallist á tillögu Minjastofnunar um friðlýsingu friðlýsingin nær aðeins til garðsins eins og hann er skilgreindur í núgildandi

í tillögunni segir meðal annars að búið sé að kanna allt svæðið innan lóðar hótelsins sem á að reisa við hlið

svokallaða kirkjugarðurinn forni nái inn á

að hluta en þar séu engar grafir eftir þær hafi verið grafnar upp við fyrri húsbyggingar á lóðinni samkvæmt upplýsingum frá

mun friðlýsingin ekki hafa áhrif á hönnun og byggingu hótelsins sýndarveruleiki opnar nýja möguleika í kennslu með nýrri tækni er hægt að takast á við krefjandi verkefni fara í atvinnuviðtal og sigrast á lofthræðslu nemendur í Oddeyrarskóla á Akureyri eru í frekar óhefðbundinni þjálfun ég var í starfsviðtali hvernig gekk uuu ekki vel já ég væri til í það alda Karen Hjaltalín þróaði verkefnið í New York þar sem tæknin er að ryðja sér til rúms í skólum og vinnustöðum hún segir mikil tækifæri fólgin í sýndarveruleika ímyndaðu þér

eru í skólum í dag gætu undirbúið sig fyrir allt sem gæti komið fyrir það í lífinu bara eins og atvinnuviðtöl og svo framvegis það er bara eins með lífið og allt annað að æfingin skapar meistarann hægt er að takast á við ótta til dæmis myrkfælni og flughræðslu og með því að taka sér stöðu á toppi

háhýsis sem er ekki auðvelt fyrir

þeirri hræðslu þú virtist vera mjög hátt uppi hvernig leið mér leið hræðilega þegar ég var þarna uppi og ég skelf enn þá þetta er sem sagt byggt á rannsókn sem var í John Hopkins skólanum þar sem nemendur í háskóla voru látnir í sýndarveruleika og sáu sjálfa sig sem Albert Einstein

tóku þeir próf og stóðu sig yfirleitt sextíu prósent betur en vanalega á prófinu og áhrifin voru að endast í sex mánuði þetta var frekar

heldurðu að það sé hægt að sigrast á óttanum með þessu já alveg hundrað prósent þetta frekar mikið átakið þurr janúar hefur náð miklum vinsældum í Bretlandi og þykir gott fyrir bæði heilsuna og budduna yfirvöld hvetja fólk til að taka þátt í átakinu en á hverjum degi deyja að meðaltali tuttugu

áfengisneyslu átakið snýst um að drekka ekki dropa af áfengi í þrjátíu og einn dag það er allan janúarmánuð milljónir Breta taka þátt í þurrum janúar ár hvert hefur þetta jákvæð áhrif á heilsuna þar sem

fólk geti í raun fundið áhrif bindindis í nokkra mánuði hreinni húð betri svefn meiri orka og minni kvíði eru á meðal þess sem fólk finnur fyrir eftir

þurr janúar hefur

í sessi í Bretlandi og á hverju ári aukast vinsældirnar en það eru ekki aðeins heilsufarslegar ástæður á bak við þátttöku þetta þau eru meðal annars með app þar sem þátttakendur geta fylgst með og skráð hvað þeir spara mikið bæði í pundum og hitaeiningum á vefsíðu samtakanna segir að þurr janúar leggi línurnar fyrir heilbrigðara samband við

áfengi enda sé engin vanþörf á á hverjum degi látist að meðaltali tuttugu manns vegna áfengisneyslu í Bretlandi til samanburðar látast fimm á dag í bílslysum þá sé áfengisneysla helsta dánarorsök fólks á aldrinum fimmtán til fjörutíu og níu ára upp úr hádegi og gul viðvörun

í gildi einna hvassast á Ströndum og á Tröllaskaga og bætir frekar í vind annað kvöld mun hægari vindur sunnan til víða rigning en þurrt að kalla eystra hiti að mestu sjö til tólf stig en kólnar seint annað kvöld Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur

í dag Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson

Guðjón Valur Sigurðsson fer ekki með íslenska landsliðinu í handbolta á h m í Þýskalandi í fyrramálið þetta verður fyrsta stórmót Íslands í rúma tvo áratugi án Guðjóns Vals Aron Pálmarsson tekur við fyrirliðabandinu á h m og segir það mikinn heiður að leiða íslenska liðið á h m og landslið Íslands í boðhlaupum hefur æft af krafti á undanförnu markmiðið er að komast á stórmót

útköll sjúkrabíla á höfuðborgarsvæðinu vegna ofneyslu lyfja voru á fimmta hundrað á nýliðnu ári

að um fimmtíu manns hafi látist vegna ofneyslu á lyfseðilsskyldum lyfjum öryggi sjúklinga á bráðamóttöku Landspítalans er stefnt í hættu ef ekki verður brugðist við þeim vanda sem deildin glímir nú við þetta kemur fram í nýrri úttekt landlæknis framkvæmdir við nýjar

Landsbankans eru hafnar og stefnt að því að flytja eftir þrjú til fjögur ár áætlaður kostnaður er níu milljarðar króna skemmdarverk hafa verið unnin á um tuttugu sumarbústöðum sem standa auðir við Elliðavatn bæjaryfirvöld í Kópavogi hafa ítrekað reynt að fá leyfi hjá landeiganda til að hreinsa svæðið með hjálp sýndarveruleika er hægt að æfa atvinnuviðtöl tala fyrir framan fullan sal af fólki

og vinna bug á lofthræðslu tæknin er talin opna nýja möguleika í kennslu þessum fréttatíma er að ljúka en við minnum á að Gettu betur spurningakeppni framhaldsskólanna tekur við á Rás tvö næstu fréttir í sjónvarpi og útvarpi klukkan tíu í kvöld veriði sæl